Ma sai nen, mi pensu che la libertà d'parola a sia ün diritto dë tüti e pöi a appunto dipend anche da la dal limite che ün al a dë libertà, magari se parle trop a va nen bin, se parle trop poch a va gnanca bin e ventarìa propi truvé ün ecuilibrio ch'a vada bin ën po për tüti